Sun chërsü ën 'na cita burgà, ansi ën 'na ca vizin a 'na cita burgà, viin a ün cit pais, i eru ën mes ai camp, ën mes a le vigne, ën mes ai bosch e ën mes ai pra, cuindi al era ën post trancuil e pudìu ste fora tüt ël di e sarìu gnanca mai andait a ca